وبعد ان لمست هذه القلادة اصبحت لديها قدرات خارقة مثل التحدث الى البشر واصبحت لديها بنية جسدية قوية واصبحت قادرة على الطيران واصرار شعاع من عينها فلأن القطة كانت لطيفة جدًا وكانت طيبة القلب قامت بمساعدة مربيتها في جميع امورها وايظًا كانت تساعد القطط الاخريات وكانت <hesitation> تضرب <hesitation> الافراد اذا احد اعتدى على القطط الاخريات.